आयतरा! हो विसावा आनी कायाकल्पाचो दिस! आठवड्याचें शेवटाकां शान्तिचो दिस म्हूण आयतरा हो सुसगड। आनी स्वतंत्र्याच्या शान्ती आस्वाद घेवपाचो वेला। जेव्हां जनांक आयतरा वा आपल्या आवडीचा मान्सा वंगड उलवपाचो दिस अस्तां जलाकर। वा जेवणां वेलारां हसप, कनयां आनी यादि वांतुंण घेवाचो। जसों जसों दिस उगडातातां तसो तसो आयतरा स्वताचि जतनाय घेवाचो आनी निरोगीपणाचि वेला जात। मागीर तो म्हळायरा बार्या पुस्तकां वाचूंजा वा फक्त स्वतां खातीरां कार्य शांता वेला विसावा घेवाचो।